Mi buran yidugo mi nyama nyamdu lesdi italy ngam beldum masin. himbe lesdi mai wawi ndefu masin den Bo nyamdu mabbe pat do beddina bandu njamu ngam haako ledde be defata kanjum Bo do vo'ina laral bandu goddo.